जैसे कुत्ते होते हैं तो वो नाक से नाक मिलाकर बात करते हैं। जब वो आपस में बात करते हैं। तो वो पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें निकालते हैं।